Therekali iya ma- mazingira bila iende Uchumi hena bhananchi mazingira. Mazingira mucha nighanya mchi akupalwaaa aghende thibitali arighitwe aya- akyapata kijo kicha kyeya kya maisha ghakwe na akyairima ithomomosha bhana nigho mazingira lakini maizngira du bila Uchumi maingira ghaghire faida kwa vhandagho kwa sababu mazingira wandu bhaghenda hospitali kuraghire petha kwarima irighitwapfwa. Therekali ilolea mazingira sawa lakini mazingira bila Uchumi mazingira ghaghire kathigho ghamighira Uchumi ghakaghira petha ghairima itunze mazingira. Kwantha kubhaha ukambhia mdu arie- ari mazingira wakati aghire njaa ariwa iria mazingira we mazingira mecha nighaya mdu akyaria mazingira mira mndu aighute. Araighuta aira mazingira aya? Luvaha kole murakyandiha akyatinde na nja lu akya hata irema we ke alyaria mringa akyairima iraghia mringa we le luvaha ntauza mazingira mazingira mana yakwe ni iki. Mazingira gha bhandu bhandu bhaikae kindo kicha ili bhairime iishi. Mira inbhaha aishi kwia araghire kindo bila kijo araghire petha kole therikali iraghire Uchumi lee Uchumi mcha le bhandu bhaherwa iishi. Maana lubhaha mdu akyashighwa athomeshe mwana a- arighire, athomeshe mwana arighite halafu area thiria aghire nyumba, aaghe nyumba lubhaha mazingira bila- bila mazingira bila Uchumi haghire kindo nkyaende uaho.